man yeden kis Kinisinen mara guda yani ininenii woni stinger yeden ka isan sun ka in akan inaman woran sun yani inini bere lolatin tumietaa yani ho in inaman yani inamafa woransfed woni sun inaman ufira dorgani ama hadui yoyote isit gamt tan akan ufira dorgani nam is qotis fa tanaf woni sun tumietaa yani woni ful inama itesan sun.